﻿Oimeko aipo opaete cada uno yande yaja jokoropi, jare yaiko jare yaesa, jokua momento ikavigue yeye yaesava jare yapita yayerovia, jukuaniunga reta siempre opita oyerovia jare ngaraima iñakañi sugui, jare jokuavi ome supe arakua, ipuere vaera jaereta äpo yandemboe, ani oporomboe, ani oikuaukavi yande jokuanunga reta de que oajaete yeye ipöra, jaema yande jokuare ñamopiensavi